احب الجبال المرتفاعات لانها بتبقي فيها مناظر كتير-اكتر-بتبقي <noise> مشوقه اكتر بتبقي فيها نشاطات كتير اكتر-عن البحر بالنسبالي انا بخاف منو عشان كده احب ديما اختار ال-جبال